<hesitation> أني دكتورة تحاليل <hesitation> أنا الحمد لله <hesitation> مستمتعة بهالوظيفة هذا مجال دراستي وهذا الشيء اللي أني <hesitation> كنت احلم فيه والحمد لله إني وصلت له، <hesitation> سويت ماجستير الحمد لله والحين أنا أدرس الدكتوراه <hesitation> مرة مستانسة وايد مستانسة.